O climma in Sud Africa, che semmo à l'atra ponta de l'Europa, à l'atra ponta do mondo, o dev'ëse cado e bello de stæ, che a l'é quande chì gh'é l'inverno, ma d'inverno, che l'é quande chì l'é stæ, insomma, un pö freido faià, no diggo che neie, ma!